जैसे अगर बाढ़ आ जाएगी तो सबसे पहले तो हम ऊँची जगह चले जाएँगे। फिर अगर कोई बचाने आएगा तो बच जाएँगे अगर नहीं आया तो फिर बह जाएँगे।